Haiwan toma ngolo ge, duga nyao ua, sema ori, sedaba sema soma, dogo sema lado, sema utu, coma se sema boca, sema loki, sema saferu, sedaba sema ngang